Ugwe a lami de tak koɓi ten mbala̱n kama̱n ta̱k hapti kopti ta̱k yes wok ɗe tiwo ba̱k kap laka duhu gaa ma̱ mot gwaka̱n aka̱ wule ka kaba̱ haptiso, kpti tek yes wokde tiwo ngem da̱nti gwas tendiatl ge nika̱n nigwi kopti ɗem-ɗem kayen kangwe de ta̱niwu. Ma̱ligonwo ta tulik na cina gwel ga hwa mbala̱n ka̱de ti ba̱ hwa mbala̱n kaso. Ma̱ligonwo tali nacina gwel ga ma̱n wulpi keti aba̱ ma̱n wulp ke ta̱so lak ka̱n ta nik ma sheli a ma̱li gonwo tatulik na cina gwel ga̱ ma̱n hankali keti aba man gaa ka̱so ma̱ligon wo ta tulikna cini gwel ga̱ ta tak hupti kapo kal zhingo ka pa̱l ilgonso ilgwe kalami ten di ati ge wa kap ta pa̱li ki aba̱ nu ka̱n niso. Ka pa̱l hopti suk mbala̱ngo kopti tik yis wok de tiwo. Kop mbala̱n jwe de sena da̱nti suksiwu ta̱k kan ga̱zi sa hwik wokde ti wo seko wulde dena̱m. Ka̱ di ati ga̱ nik ninge ka hap mbala̱n, ka man hopti ma̱jwe de da̱nti suktiwu so sa̱ yiswagwasi da̱nti gwasi, na hwabigwa si na byasi gwasi sa̱ yis hwawul gwasi sa̱ yu byasi gwasi ama sa hwikso dan sa yer go sa̱ hwikgo ka̱ ɓa̱ yeri seba̱ yeni go alilisi da̱ntika sulkti aba̱ nuka̱n ni so kopti, kobi tak kum ga̱zi. Ilgwe ba lami na̱ migo ba̱ malgon lited malkita kumgas ga̱ haliga̱ malgwede ka̱ni tukti, tenɗeta̱ lam hopti gwashiake kubit ilgon so de ka lami ta̱ pa̱l da̱nti hwa da̱n tiwu hwit ugwe nigame ilgwe ni ten ma̱liwu hwiti ba̱k zak gon kalso kume ta̱ kume ta maniwu ata̱ hpati ta̱ kume ta maniso tisyis kangwe ta pa̱ltantu ata̱ gakiwu ama ba̱k zak ma̱li tashapti ten ka̱na ɓanti ga malgwede ta hapti ka dlam byas ilgon tenti wugo awa ka̱ lamti soso hwiti lamti wu taniɗa tani da ata cek gwulka ma̱ligon wosa hwiti, wani ciwo mbatl garaswo ni ge, nak ge wanici wota̱ta̱ma̱nso wani ciwota̱ pa̱n mukal wani ciwo ta̱ bombala̱ni wani ciwo ta̱ pa̱l wal nigge gwede ba̱ mbumso. Ama kuma ta lamigo gwe ka̱ hwit du mas alaki ato hana hapti gwaso, ta man hapti gwasi ama ilgwe ɗa badle̱ mɗe gemi go yek de, gomma ta̱k hui ma̱li, hwima̱li kuma tik kumu de ta mani nik gwisisowu kiwo ka da̱nti gwa suk mbala̱n gwada ta̱n pa̱lin da̱nti gem mi sukmbala̱n jiwo ka hwiti tima go ma̱n wa ketiwu ta hapti ta lak mbi lishi mbunti a cine mewu ta wule wani nwini na̱ka nge kumti ama ka̱ hwitso ta wule de hap wani wociwo a ngema̱n wani de ma pa̱l ngat suktiwu nikan mbetlga̱ wani niyi yek ta̱ hwide ilgon niɗa̱ so, ningo yek ɓa̱llu ambigaa gi ka̱ ilgon yi wani woto tak pa̱lini ta hwigemso. Ke̱ yeni ma̱liwo gonwo ka̱ pallinya dena̱m so aka̱ ngip ma̱li ka mbatl gwasi hala da̱mi kide ilgwe de ada̱nde damuwa cinwu sann kuma ka̱ lami ta̱ mbala̱n mbanitak hikola mbalsu ta̱k yes wa gwasa ba̱k hapti ba yisti gem gwasso kum ga̱ gem gwasi mbuni ta̱k kum ga̱zi ma̱lgwe lam da̱nti gem tendiati ge go tikka kamge̱ gem ga̱ mbala̱n. Kume bak kum gwisi ki idt. Kiso kum gwisi ka̱ timi ya̱l ta whiki sa wuki amma ama̱ wo, ma̱ kum ga̱si go ba̱k zak ti ki dlamshal so. Whit gemi, ta ma̱n hapti gwas na̱ gisiwu ata̱ hapti ti kume ta ma̱n hapti gwas na̱ gwisi sau̱ a ta zaki ammo ilgwe ba dlam go tet ɗe whiti kum gwisi buni tak kom gwazi ba̱lt, mbalam a̱ ka̱ da hapti gwasi buni tik kum gwisi na̱ ka̱n tani gwi aka da hapti gwasi ɗi atli la̱n ka̱ yi na̱ shalti lali gon wo ati tli a tla got gwas na̱ gupan ginla a ki litte na̱ na li a ka yente lubi gwas wo mun wulpi ta̱ gaa gwaso mun wulpi aka̱ li lubimi wu go na ɗe so gowon ta̱ pa la hapti go ta tul go na̱ wulpi a a̱n gwasi wulpi ka̱n ta pokin an dani don ti lamti ti pokin an ta̱n wulpi a ka̱ ka̱n ti akali tet go wulpi wuni de so to gumago ka̱ biso so ka̱ mbi da̱nti tantiso a gonwo taba la hapti go wulla̱ kini gwas mago a wulta̱ kini mbunit so ta̱ kinge ase ata kinge ayo to ka̱ kop asa̱mi go ji yellan jwas ka̱n tena yemti ata kini tenɗe tak lamti da a ka̱ tella go nuka̱n niso. Mbuni tak kolkola ma̱lgwe ka hopti wu tas yis wok de tiwo mbuni tak kolkola malgwe kahatiwa ta̱s yis ma̱lgwe ka haptiwu. na̱k gwe de adla̱m wu malgwe na da̱nti suk ti go tik yis wok de tiwo. kum ga̱zi mdma̱l gwe detena dangi suk tiwu ma̱ligon wo a ma̱n tlat hwulan ke̱ti a hapti sekabel ka̱ dantiate̱ jelik yilla̱ byas wul ga̱wa si to da̱n tiwo ba̱lla̱ tak hwulanso ki ka̱ hapti ko ka̱lugo da̱nti tamti mago kapo kumiso ama ka kun ga̱zi yek sa hwikwu mbani seko ka kun ga̱zi yek ba̱ sa̱ hwik so yek ka̱n ka hapti ka dutu ga. A mo ilgwe ba dla̱mgo yek ɗe mbami tak kumgazatga̱ malgwe kana ngot suktiwu ka man tak hapti, mbuni tak kun ga̱zi, kuma ka̱ pa̱l hapti wu go yek di, ka̱ hapti woyek di majwe da ziryeni wu mago asapa̱l watesi, ni ka̱n ga̱ni gwi, yek ma̱go gonwo mbatl gwa yengwa kami kane de man hwa gaso kaman zit yen gwe nu, to amo yekde mbuni tak kum ga̱zi ta̱k yis wok de tiwo aka nda hapti gwasi ba̱k hapti ka da̱mshal ga̱ gaa so ilgwe de ba mandla̱ mti ten gwisi wuk gu amikan tu be hapti